इंद्रधनुष क हर रंग क एक फूल का सोच सकूं: लाल - गुलाब (रक्त रंग क सुंदरता) नारंगी - गेंदा (जसका रंग चमकदार नारंगी ह्वे) पीला - सूरजमुखी (खुलक पीला जसको रंग सूरज जैसा हूंद) हरा - हरा गुलमेहंदी (पत्तियां और कुमल कोंपलें हरी ह्वेन) नीला - नीलकमल (नीलू रंग क दुर्लभ फूल) जामुनी - लैवेंडर (मंद-सुगंध और जामुनी रंग क खूबसूरती) बैंगनी - वायलेट (गहरा बैंगनी जसका रंग बहुत मोहक ह्वे) सब फूलां म अपण-अपण रंग और सुंदरता छ, जसिक कारण प्रकृति म रंगीन इंद्रधनुष जैसा दृश्य बणदा।